Riosy zen̈y tsy de aiko tsara be makasika ny kilitiorandreo Riosy àby io <hesitation> tsy Zaho bôkô tsy de mahalin̈a nakà zen̈y e makasika Riosy e, ia fa fivolan̈andreo ndraiky itako miavaka nin'olo jìàby, ia.